<noise> Ɗo'o kam haala nyoogol, nyoogol to en mbiiriika, no kannjum maasin ɗum ɗum nyootirta. <hesitation> Arannde ni, no anndir-ɗen maasin <noise> kiiɗɗum koo mi wi'a naftirteeɗumnoo. Woni a waɗay koyɗe maaɗa ɗiɗi yo a yaaɓa a yaaɓita. Nden kadi ɗum - junngo maaɗa gooto kanngo jogotoo yaadi maaɗa ɗum naftorto-ɗaa nyootaa. Nden kadi gooto junngo ngon e hakkilana no baatal ngal, ngal yahirta. Baatal tufa e tufita <hesitation> nder koltal ngal e wurtoyoo yaasi heɓa haa <hesitation> nyooti maaɗa nyootoo.